Моҳиро беҳтараш дар буғ, фолга ё дар оби кам пазед. Ин усулҳо витамину сафедаҳоро нигоҳ медоранд. Аз пухтани зиёд бояд худдорӣ кард, то моҳӣ хушк нашавад. Иловаи шарбати лимӯ ва ҳанутҳои табиӣ маззаи онро зеб медиҳад. Барои нигоҳ доштани фоида, онрос бо сабзавоти буғпаз якҷо кунед.